කළුපාට කියද්දිම මතක් වෙන්නෙ නම් <hesitation> ලස්සන කොණ්ඩයක් කියන එක. මොකද <hesitation> ලංකාවේ ගොඩක් අයට තියෙන්නේ කළු පාට කොණ්ඩයක් නේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක හැමෝටම ඉතාම ලස්සන පෙනුමක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් අය කොණ්ඩෙ විවිධ පාට ගාන්න කැමති වුණාට <hesitation> ඇත්තටම <hesitation> සමහර අය නම් <hesitation> කැමතියි <hesitation> තමන්ගේ කළු කොණ්ඩෙම වයස යනකම්ම පවත්වගන්න. මොකද ඒකෙන් <hesitation> තමන්ට <hesitation> තරුණ පෙනුමක් එනවා කියන හැඟීම ගොඩක් අයට තියෙනවා. ඉතින් ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි මගේ ආච්චී. <hesitation> වයස යන්න යන්න එයාගේ කොණ්ඩෙ සුදු වෙන්න ගත්තහම <hesitation> ඇත්තටම එයා <hesitation> යම්කිසි ද්‍රව්‍යයක් පාවිච්චි කරලා එයා ගෙදරම හදා ගත්ත ආලේපනයක් හදාගෙන <hesitation> ඒක කොණ්ඩෙට නිතරම ආලේප කරා කොණ්ඩෙ කළුවට තියා ගන්න. ඉතින් ඒකෙන් හැමෝම <hesitation> මගේ ආච්චිට කියන්න ගත්තා <hesitation> ඇය ඉතාම තරුණ පෙනුමට ඉන්නවා කියලා. ඉතින් ඒක තමයි මට <hesitation> කළුපාට කියද්දිම මතක් වෙන්නේ මේ කොණ්ඩෙ කළු පාටට තියාගන්න එකේ <hesitation> තියෙන අලංකාරය. ඒවගේම කළු පාට කොණ්ඩයක් තියෙනවා නම් ඒක හැමෝටම <hesitation> කොච්චර <hesitation> ලස්සන පෙනුමක් ගේනවද කියන එක තමයි <hesitation> කළු පාටත් එක්ක <hesitation> මට කියන්න තියෙන හොඳම දේ.